Mɛpɛ dɛ mɛyɛ obi a miyi paserew a magye din. Paserew ne nyii no ɔbɛma hɔn a wɔwɔ ɔhaw mu afofor koraa a aserew ma hɔn werɛ befir hɔn dadwen. Abrabɔ mu nsɛm a mehwɛ a ɔyɛ adze a nkorɔfo kae a hɔn werɛ how nyinara motum mede kwan fofor bi do ayɛ a wɔkaa a mpo ɔbɛma wɔaserew na hɔn werɛ efir ma ɔyɛ hɔn awerɛhow no ntsi nkyɛ emi dze meyi paserew. Asaw no obi- obi wɔ hɔ a ɔsaw naaso asaw no nankotsee na ɔsaw nade wɔ dan mu naaso paserew yi ewɔ fie mpo na iyi paserew a obiara a ɔbɛtse no otum serew mma wo fie koraa a mpo no eyɛ enyika ma ɔbordo.